Malacia pe ko jaeko oime opa oyuavi avi jakuvo yae oime iroi yae oime amarenda yavaete vae oime uajaete jaivi oime oime yavaete ye oporaviama octubre a marzo oime ˂hesitation˃ ouyave ara jaimai omboipi jaïvi